Karazagna satroka ndraiky misy ny bonet atao matetiky androa kaofa mangatsiaka regny de misy ny satro-damba de misy ny satroka geba matetiky <hesitation> vita amina ravin-drafia de matetiky ihentigny mandeha misango-bary na mandeha amôron-dranomasigny regny de matety koa misy ny lalahy tia magnatao kaskety.